Au dadik penjelajah neme mamaso maneuk ka neme besakia mai so na. Au soba tulis memang losa mamasok ia so na udan a do ledo. Au mete memang cuaca nai HP fo mete ma tete'ek ka lo HP nafada ndia so na, so na au bisa hinga alelak cuaca ndia so.